rangii dhimthuu won ishin dhagariftu thaa dhurah dhig dhagariftii yaani isharaa ishin dhagariftii yaani won hamtuuu won akhaa dhigaah won akha lolah faaa dhig bufthee yaani wonthun won akhasi suun laah yaani won akasisun dhagariftii lichaa ishin dhariftiii akifthu won iraah ghamdhun hataa madhisonen irthi sidhothi juu ishin hamtuatiii